Gbmari, gnaba gnacha, gnanyi, gnatuu tnuwuwyi tnaba tnacha tnanyi gnawo bigbma, binba, bicha, binyi bitna bitnawuwyi washi woshi gbma, woshi nba woshi ncha, wosh nnyi wosh ntnu woshi tnawuwyi woshi tna’ba, woshi tnacha, woshi tnanyi woyacha, woga bgbayi woga nba, woga ncha, woga nnyi woga tnuwuwyi, woga tnaba woga tnacha, woga tnanyi wogbma, wogbma gbma, wogbma mcha, wogbma nnyi, wogbma ntnu, wogbma tnawuwyi, wogbma tnaba, wogbma tnacha, wogbma tnanyi. Wogbma tnu ynawo, wogbma tnu ynawo, tnu bigbmari, wogbma tnu ynawo tnu bi ynaba wogbma tnu ynawo kpe bi ynacha wogbma tnu ynawo tnu gnanyi wogbma tnu ynawo tnu gnatnu wogbma tunu ynawo tnu bi tnawuwyi wogbma tnu ynawo tnu bi tna’aba wogbma tunu ynawo tnu bi tnacha wogbma tna ynawo tnu bi tnanyi, wogbma kpe woshi, wogbma kpe woshi gbmari, wogbma kpe woshi nba, wogbma kpe woshi ncha, wogbma kpe woshi gnanyi, wogbma kpe woshi gna bu u, wogbma kpe woshi tnawuwjh, wogma kpe woshi kpe tuna’aba. Wogbma kpe gnu washi kpe tnacha, wogbma kpe gnu washi kpe tnanyi, wogbma kpe gnu washi kpe wagacha, wogbna kpe gnu woshi wogacha gbmari, woghma kpe gnu washi wagacha gnacha, wogbma kpe gnu washi wogacha gnanyi, wogbma kpe woshi kpe gnatnu, wogbma kpe washi kpegnu tnuwuwyi, wogbma kpe washe kpe gnu tna’aba, wagbma kpe gnu woshi kpe tnacha, wogbma’kpa gnu washi kpe tnayiyi, wogbma ba, wogbmaba gbmi, wogbma ba gnacha, wogbma ba gnanyi, wogbma ba gnatnu, wogbma ba kpe tna’aba.